Toi ese koda oya yawo vagya ko ko wusakio agya ko wusakio ikpo onya kikpa epo oya wogya kobi kpo agya koda oya yawo va gya ko ko kagboyaya ikpo ya gogya ko shibida gya ikpa awiye ye kamani ase koda aba yimu kase aba bio nwa va gyo gya kowusakwo agya ko kyana agya kobi aba ga har agya agya koshibida gya kweyi ishini awano ni wo shibidagya ma gbewa agbewa walo kwo we ekelo efuma aba vago vago ome aba yewa yilo kweyi awiyeye kamani gyoga ada oni oma awiyeye kamani dega oleni-adega ma kweyi aba yiso anawa suseni ba ga puwi kpiye, puwi eiye. puwi piye, sobo kpi kpiye ha wo onwa ni bikpiye hani aba valamuhoni proba kikpa awiyeye ka bawa biowa kikpawa bagya kpaha ifu koni abagya kpaha ni, awiyeye kaha, oda asuse kese kada oyeneho. Ase ni gbebelo oyeneho yakamo awoma washaya shapioneneshi oyene ani ya danu moya ole yoma ebe wa kanu lapa gu oyamo oyenehi wazo ma shoya shona ke ngma wo dede ama ese kikyeni nama mani oya lono shini oyo yene oya sho ogu, ase gyo yeno osho bita eno kwi nyo yazo osho bita enoni ese kikyeni ma ase yeno no yogu mo wo bowo tawo oni pioya pio genola. Ase kona bani ozalabi shogaba ayi fishiyi igwopa lo maba yogya, ayi fishiyi igwolo ma ba wino kogya kwo oya mani aya kwo yamani ikweyi ayi ngma ga yogya oyene ma a kwo yenehi yaga yi ngm yama yagya ese kada agyo ma ni imbo. ese kada wese neneshi oyeneho gbolo oyedanu kwobabe ko neshi kpiwo amese kikyeni anya yoya kiyi ka sha ho shu anya yoya shasha shu ese kikyeni oyeneho mo ama biona ngwo zato ikikyeni ese ikikyeni. ase kikyeni awo za na ba ma na babo kawo duniya eno kikyeni awa ya kwose kaha kokpagya kaha keno kikyeni ozano dora abadawo linbo aba yi ngwo mose. Ase ni wa ko yidanu aba yi da nu lo, ase ka koda ba gya mani imbo ese ka koda agyo ya awo ozano yira anu pioba dawo la amese ikikyeni <hesitation> zalabi sha hoshu ase kada oya gutagya ese hari ese yanye, ogyo jije omo ama ese kikyeni kwoyo daho asuse ya kawo ga dodaho ga yo ngmo oza no gbo biowa abiawa lo obiwa lo ana yo ngwo ase laa ko ko kada akumagya mani imbo, amese keno kikyeni ase yishi, ase woza kiyinyinyi ese woza kegba kyokya agyoza nitese ano kikyeni lo ayi kaha keno niyawa ni niba wani, awojika kaha kokiki kopopo owu so mani oza kala ni niba wa ni nakale biokahalo keno kikyemi asekaha keno kikyeni ese yishi kpakpa oji guda gya ano kikyeni okiho gawino kwogagya bama wana wa aha wo mission agbotu mene kana yohoza aba mu badamuwa owoza kofulo ama eno kikyeni ese kaha kukyeni ese yishi ese woza kinyinyi ase woza kinyinyi oyene kaha oye wigya omo ase woza koshi. Ase kaha kikyemi woza koshi ase kaha koda ba yiso veni ba yawa ikpa ba ga ama ase kikyeni owa kikpa ya ga ayo kuga, aga mo biokpaku ogbogbo ahane ogbo ema lo biwa ode igwo odode okpaku <hesitation> ah awe pa asiwa ni. Ase kikyeni shoshilo. ase kikyeni ishi, ase kikyeni wozalabi, ase kikyeni ase kikyeni woza kegba kyakya ame se kah koda ashotunehe neneshi ase kaha koda kono yoda ya gbola ho hon, har ebeyanye oya gapashi oya kwogya yoko fufu har oyawo, oyayawo owe fuufh har oyawo ama ase kaha keno kikyeni aya wo ikpa yawa ayoku, oyolele oyoku, oya pasha ya yoka la asuse ni ya yimu ko neshilo ga yola yi tfu kozo koza keho ko yi yishi ojiyawani ozani awa ese kaha keno ki kyeni owuso rigbaha, shi han yaki kase neke niya na ngma wani, ase kaha keno kikyeni ishi ozalabi shogaba olaha ebebenye oji ya guda gya inkono wo kweyi kesela owuso ya ha sha ah mo neshi nu, amo wo kweyi kese la lo wuso ya sha sha gbotu shina yo ne neshi ozani gbogbayayi ko ka noma oyesu natahabo.